Manahaky anizao moa ñy kolotsainy ñ'olo a malezy añe: -Aminy ñy fivavaha noho ñy f fomban-draza ,mañaja ñy ndrañahary inoandrozy tompoen-drozy roze ro mañaja ñy lilin-drazan-drozy ;manahaky anizay koa aminy ñy <shushes> sakafo ,ñy jabo ,manany ñy fototsiny ñy sakafo nengany ñy razan-drozy rozy; aminy ñy fomba fanaony ñy razan-drozy ,tsy <shushes> arian-drozy iñy ,ary la vitàn-drozy lafa rozy ro manao ñy fombafomban-drozy añy.